To yiide kam doole see to laatake yiɗu heeɓa Sadaw Karwa tawa ɗi e sacrifice to ɓe fuun waɗɓe ɓe gaɗa noon kamɓe ɗiɗo to ɗum neɓday ɗum mbo joddoto ɗum maayida.